විවිධ ආහාර වලට <hesitation> සීනි <hesitation> මී පැණි <hesitation> සහ වෙනත් පැණි රස <hesitation> ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන <hesitation> රසවත් කරගන්නව අවස්ථා තියෙනවා <hesitation> දැන් <hesitation> අපි <hesitation> තේකක් බොද්දි <hesitation> ඒකට අපිට <hesitation> සීනි දාගෙන ඒක පොඩ්ඩක් <hesitation> පැණිරස කරගෙන බොන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> අපි අතුරුපසක් <hesitation> හදද්දී අපිට ඒකට සීනි හෝ මී පැණි හෝ වෙනත් <hesitation> පැණි රස රසකාරකයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. <hesitation> සීනි <hesitation> අධික ලෙස භාවිතා කරන එක <hesitation> නැත්නම් පැණිරස අධික ලෙස භාවිතා කරන එක <hesitation> සෞඛ්‍යසම්පන්නව ජීවත් වෙනකොට <hesitation> ගැටලුකාරී තත්වයක් ඇති කරනවා. <hesitation> සමහර අවස්ථාවලදී අපිට <hesitation> පැණි රස ඕන වෙනවා. මම <hesitation> පෞද්ගලිකව <hesitation> අධික ලෙස පැණි රසට කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් <hesitation> යම් යම් අවස්ථාවලදී පැණි රස දේවල් රස විඳින්න උත් <hesitation> මම කැමතියි <hesitation> නමුත් අධික ලෙස සීනි හෝ මී පැණි හෝ වෙනත් <hesitation> රසකාරක අධික ලෙස <hesitation> දමපු ආහාර රස විදින්න ඒ හැටි කැමැත්තක් මගේ නෑ.